أ <hesitation> أكيدة دراسة تاريخ جدا مفيدة، <hesitation> و تعلم الماضي جدا حلو، ومنكرروش نفس أخطاء الماضي، <hesitation> والتاريخ جميل جدا، حتى إحنا نعرفه عن <hesitation> تاريخ آبائنا وأجدادنا وتاريخ <hesitation> دولتنا وبلادنا، <hesitation> تاريخ الإنتصارات، تاريخ الحروب. <hesitation> تاريخ مثلا <hesitation> نقود العهود، التاريخ جدا مادة جميلة.